Sati no watwi tai satung katinai bagwi swlamjago. O sati no swlamna bagwi kwbangma manwi nango abo rok ongkha ree bokong sati kura tei kwtung. Sati bokhorok khe chini bokhorok saka tongo tei bokong no khe romnani bagwi swnamjago. Sati kura khe sati ni ree no khana bagwi swnamjago. Khwtung bai khe sati ni ree and sati kura no subjago. Amo baade bo tei tebo manwui nango sati no naithok tei kwrak khe swnamna bagwi. Sati no swnam mani kokthai.